A ya ya chi ja ka ka, kajini ntija xi nu chii nu in nayivi tu, tu ka kuntee sua in te minuni kaja´a, tu kaja in teyu, nteyuu jaa e ti´i chi nani nte minuni ka ja´a, iyo nu kaja´a in te minuti, ntee mino chuu kua kajai, xii in nayiru ja nuu ntau saa o to ka kua kuntuu, te nte minu’nti, nuu te, mo sa, te nte minu kajoo jo in nu ku in tute pii’ sua, in tali kajaa, toli nuni o toliee sua kajaa sava, ntu tee ini kaka.